Ty fomba fampirisiha ty ajà mba hihina voankazo maromaro, hazavà aminy hoe ino ty tombotsoa azo amy fihinana voankazo. Mahasalama voankazo o. Sady farafaharatsiny zany, mihina voankazo limy anaty andro raiky. Sady misy tombo- afaky manampy amy fitomboa io sady tsy mampararirary fa feno hery zany ty olo lafa mihina voankazo.